An bar shuqul ma bansa fi hayati da, hubas yom wahid abuyi shaʼalni, khadar beni le daharum fi bladega wa mashe na le inna talata yom qadi dugo gabbal na hau hu da al ayyan al gaʼad na qadi da ayyan, ma bin nasar, fishan abuyi allamni shaqwal kateer wa shif fiyan.